ساڈے دے کھانے پین دے روٹین ’چ سوساں متنوع ہوندیاں ہن۔ ایہ نہ صرف کھانے دا سواد بڑھاؤن دیاں ہن۔ سوساں کھانے نوں نویں پہچان وی دیندیاں ہن۔ سوس دے کئی طرحاں دے پرکار ہندے ہن۔ جو وکھ وکھ رسوئیاں دے کھانیاں ’چ ورتے جاندے ہن۔ ٹماٹو سوس ایہ سب توں عام سوس ہے۔ جو پیزا، پاسٹا تے فرنچ فرائز دے نال ورتی جاندی ہے۔ ایہ کھٹا میٹھا سواد نال بھرپور ہوندی ہے۔ سویا سوس ایہ چینی تے جاپانی کھانے دا مکھ حصہ ہے۔ ایہ <hesitation> کھانے نوں کھٹا تے نمکین سواد دیندی ہے۔ چلی سوس ایہ تیکھا سوس ہے جو منچورین تے چائنیز ڈِشز ’چ ورتی جاندی ہے۔ <hesitation> باربی کیو سوس ایہ گرلڈ چکن تے باربی کیو کھانے ’چ ورتی جاندی ہے۔ ایہ میٹھے تے تیکے سواد نال بھرپور ہوندی ہے۔ میٹھا سوس ایہ نوں ڈیزرٹ تے کچھ چائنیز کھانیاں ’چ ورتیا جاندا ہے۔ ایہ گھاڑا تے میٹھا ہوندا ہے۔ گارلک سوس ایہ سوس گارلک دے سواد نال بھرپور ہوندی ہے۔